اول حاجة هسأله عن ان هو ازاي بدأ مشواره الفني و هل هو راضي عن اللي هو فيه دلوقتي ولا هو محتاج انه يطور من نفسه و يبقى مثلا اكبر في الوسط الفني و هحاول ان أنا اسأله عن حاجة خاصة جدا او تصريح يكون ليا علشان اخد خبر خاص او حصري منه ليا أنا بس